<hesitation> ivà sày ini, súwoñ, yisa, siyeva, ani asi, eh bany, egban nu ovu egbany nuiva iba sayi sày ini, ini, suwon suwon yisa, yisa siyeva, siyeva, am, am asi, asi na, egbany, iyow, ova, itany say, itany ini, itany suwon.